E hakkille an min kaa, ɗun wooɗaa. Fay moɗe ɓameteeɗe faa ɓeyda jilli e ko nandi e muuɗun, saatuuje so a woowtirii ɗun tan so wanaa so kanjun ɓanɗaa fuu a heɓataa waɗde sago maa.